Iña ta kitue nruchikonriyó tá vá'a, riki xhi ion kuan, a to venre xhí ho o on. itá da'a yó ña ke nruchinó xa na nakonre kaxia, aña sss kuan koño no tá ho o on. kixo ñá nridajan tá nru uu'a jan ta va na nradá nruchinó.